لو كنت <noise> حشرة كنا نتمنى نكون جيد برغوت ما حدا يلحظه نعمل اللي يبيه وما حدا يلحضه ولا يقدر يمسكه يقرس في كل مكان وما يقدر حد على القبض عليه.